لو كنت فاضي لأسبوع أول يوم أكون يوم الرحلة اليوم الثاني رح أبدأ أتعلم شي جديد اليوم الثالث رح أخصصه للرياضة اليوم الرابع رح يكون اليوم الخروج مع الأصدقاء اليوم الخامس رح أقضي وقت مع نفسي وأجرا الكتب اليوم السادس رح يكون يوم فيه بالطبيعة السابع رح أخصصه للتخطيط لمشاريعي.